Ilay izy araka ilay izy moa araka ny fitondra-tenianao tao ampesana tao dia mba hita igny mba hitan'ny lehibianao dia mba nasondrotrany amin'ny avoavo kokoa ianao. Moa misy koa ny fiezahako tamin'ny asa dia izay nahatonga ny nazahoako toerana ambonimbony e! Dia zay ae ô izy.